أحب الفلوس بالطبيعه يعني نحب الفلوس الفلوسسسسس و انا نشري إلي نحبينه في عيد ميلادي ماذا بيا كل واحد يجي دي في ديه مدلي كان الفليسات وي يدور و انا من بعد نشري إلي نحبانه كان اقسني صباط نشري كان اقسني روب نشري ااا يجيبولي هاديه و أنا ما نستعملهاش لينا نحطا في تركينه لا لا لا.